איך הא'מיך ליב צו אנטוהן אזוי ווי צו זיין אנגעטוהן <hesitation> אזוי ווי שיינע זאכן שיינע <hesitation> א <hesitation> נארמאלע שיך, מאכן מיין פנים <hesitation> און.. זיך אנטוהן שטיין, אפילו אויב איך גיי נישט ארויס, פשוט צו זיין אנגעטוהן.